Mizzica lu te, ch'è sta cosa. Lu te lu pigghiu ma sulu quannu mi veni la cacaredda. Solitamenti lu me sfiziu è lu beddu cafè. Cumunciu cu chiddu 'n casa a li setti di lu matinu, poi versu le novi e menza mi ni pigghiu nàutru a lu barri nsèmmula a me mugghieri e poi l'àutru mi lu pigghiu arrè 'n casa dopu lu pranzu. Certi voti darrè a lu cafè c'è qualchi cosa di chiù mpurtanti, c'è la sosta, la riflissioni, lu cunfruntu si ncontri, pi esempiu, amici. C'è la liggiuta di lu giurnali. Lu cafè è tuttu.